बुद्धकि बारेम सोचतपेति मोके आधो हप्ता कट्गओ भावना आत हए । जा दिन प्रायः काम और आरामकि बीचकि सन्तुलन जैसो महसुस होत हए, जहाँ हप्ता भरेक लक्ष्यन्कि प्रगति और थोरि विश्रामकि आवश्यकता महसुस होत हए । बुद्धके दिन मनई अभेसम्के कामकि मुल्यांकन करके बाँकी दिनन्कि योजना बनात हएँ । जा एक किसिमको सन्तुलनकि स्थिति हए, जहाँ काम और जीवनके संगए सन्तुलित करन प्रयास करो जात हए ।